Yaton nazõedia. Sonixamimieŋ kadiafus, aa- esaame elanewaken kaźia, meźia dóloniḃuree neŝendo. . Énoo edumedu, doeziẽe. Miṗaniimiġaɭo muśenumuini ério, esupalĩ doṗaneimiġaɭo énoo nemedudus. Soṗaniini síhii źíṗanisitemi, sóiziẽe. Esopalĩ, ério, muáe ene- yáġudi aṗanadumedu káree, émuru dómeimeinierineiro, dómeinierineiro neɭiteno, yane yaton omoṗenaziẽe mámedudu, ñamuṗe máimodunairo naɭiteno, ebienezõrũ, niyañunguḃulee yañunguḃuleazõrũmuṗe eźia, enee waboneɭoyae múlu múlu muśemomuṗe muzõrũi, múlu muṗe muzõrũeźia, ebiane muzõrũeźiamuṗe.